Ôrozi gunna daarã, bôtu-ã, nûgoi zaga daarã nuwo: Bôtu-ã muro ôrozi telema ni bôli ni yoo kôi bôli gunnoo, kôi gudi hi bozú. Muro aba wasaga yeîe muro gali di wasga aba čûuŋi budi čidaa aba, ôwonni yunu gali yidĩ: yaabi du čenu kagi kuladumuu yili yaabi a di čenu tuganú. Ôtuo ni kal, direnuuu ni kal, yoo ôwonni <hesitation> haširada guru tunda lau kuladuma gunna čûo, tada ha mannu čenu <hesitation> yûhudú. Ŋamma muro bôtu-ã zîbi ndado ndur, tunda ha zîbi tiyaadi. Zaga zîbi tiyaadĩ ndû nduwo: Muro kagi a kuladum tunda ha durutadurdodi tuyubudia gunna ha čoŋi čîdi. Dohu lôko bî-ĩ wûnigi na tunda yiga huraki-ĩ tîšoo, muro bu du yaabi-ĩ kalaŋgaa ada gunna du tugani. Kaga ada mbo dûski kalaŋgaa-ã du čûku yiga yugurkiã gunna ha čoobu čidi. Direnu hu ni yusobú, ôtu hu ni yusobú, ôsusu hu ni yusobú, yoo ôwonni kuur a kuladum tunda ha nûridiyindĩ to hi mannu yusobú. Bôtu-ã lôko turo zîbi tiyado tani hi kisa to yunu yire tohudo mbatiri: Bî-ĩ borru wûnigi yiga huraki-ĩ morbua-ã ko-ĩ huraša horduru tunda anna ôguzuu kora tia yûturi tîyikiidi, bôtu-ã yiga nu čaî morbua-ã du zod, du tigirĩ, duŋa har, har čini odu tani ndû yunu bôtu-ã čaî du zoduã nuru ni yernuru du tigiroo, matala-ã turkona du yida hor, hor či, matala-ã ha kasčini, kasčinîe barayini. Odu ndû yunu matala a di čîĩ nuru ni tigiri matala-ã kideŋurã, wô hûi-ĩ ôtu bui du yîsu čî, odu ôtu to hi baburu yîdaar. A ŋga lanu! Bôtu-ã ôrozi tunda lau ambado ni torozo ndur ni lau ndur. Mbo ôrozi gudi koo haki kagi a kôi to di čîĩ njugudosú. Bôtu-ã ôwonni čunubu aũ yê kal, nû yaabi a di čûwo, čigo hunu tewo a koo yiga čî duruú, čigo hunã ndû yohoo mannu čiledu ni gibi duyini a ŋga lanu bôtu-ã. Ôwonni kôi bôli kubogo na kômo ta kaa ha bes su yîsi. Bôtu-ã tunda zîbi ndado ndur, lau nur, ôroze čîkã gunna du muro daaru, muro ndû nuwo, yunu gali yidĩ kaga ada ha mbo hadirĩ muro ŋadu, kaga ada ha čenu yaaba ada du didi bosú. Kagi gudi mannu čenu bosú. Ôwonni yunu daardo yida mbo hadirĩ koo di, kuur a anja nûriyinĩ de bôtu a čî gûri čoŋoo, kuuru-ã yaabi to tômudu yusobu ni yusobi. Bôtu-ã ôwonni aũ ŋadu daamo yina hikhidiĩ, ôro bûrti na yunu guru čî čoŋĩ naa. Yoo <hesitation> yina guru muro lau tuduguwo, tuduguũ sûgoi yamuwo, kumayi zaga bûrči kubaa čoŋĩ na kunu du mau yina taa hiktoruwo, budi gali. <hesitation> bôtu-ã yaabi-ĩ du taduroo gali, bôtu-ã yaabi-ĩ du tawo, koŋgoni naa, ôtu naa, direnu naa, tûgitotou naa, kuur naa, yina ada tunda durridiyindi ni nûridiyindiã tada yaabi adi čendu didi bosú. Muro hi čudurtoo de koŋgona ada ôro yaaba-ã daha-ã na ha čîkã muro hi čudurtoo de sûgoi wô čakundú. Kuur a ni bôtu a yaabi a di čî gûri čoŋoo, didi sûgoi yaabi to gunna yusobi. Kuur a anja nûriyinĩ, <hesitation> to koo yogusi. Yoo kaga ada dohu tugandia ada didi yûhudú. Kagi a durusu dohu tiganĩ direnu-ã na tada ha hakunoo de yûhudú, Bôtu-ã yunu budi gali yidĩ: Dohu tohoo, yaabi-ĩ kallandaa ada yê sara a yê gunna du tugani, kôe ada du kaga kuladuma du yîsu gaburtundu ni. Yugurkia ada, kômo taa gunna du kûriyi tigani. Kagi a čuduroo de yusobú. A tunda bôtu-ã tani zaga daarã zîbi ndado, zîbi njagi, yunu durumodi, kagi durumodi unda ha ŋôdur durrunjinĩ njubĩ gunna muro čudurudio ni čubi kagi to hi, muro, muro yusobú. To kuĩ, bôtu-ã yaabi di čûwo gali, tani zîbi tiya durrudo hadirî tîyi, ŋgo zîbi tiyaĩ gubudi mannu, ôroze ada yaaba-ã nû čîkã anna-ã teitã gunna du muro hi daaru bôtu-ã, Muro yuũ yida yuũ yarîe ni gunú, yîni yida yîni hunã burîe ni gunú, čîidi muro ôrozi kînniĩ nani bôli nani oor čidaado nani kôi bôli hi ni bozîe nani, ôwonni zîbi ndado, to koo, numoga wûni kôraa yugonnãà, yêska-ã numaga tada du tunda handuru tîyo. Numaga taa kaga-ã, du kaga budi tadar, dohu tohoo kagi a kuladumma gunna tigani, <hesitation> yêski-ĩ zaga kagi-ĩ durturîe yugó, to koo tohoo, muro bôtu-ã taduroo, budi gali, zîbi tiyaidi, kaga ada ha čubi. Ôroze ada čîkã gunna du bôtu-ã ha zaga daarã. Ndû nuwo, bôtu-ã dûski tohoo ni, kôi hunu guru, kollo hunu barayunu nekini, dohu tohoo ndo, sa huna du tuzu čî ndo, haras hočini, yaabi a di čenu kagii yili a yunu didi tuganîe yugó, muro bôtu-ã. Aũ bôtu yaabi hunã du yidanãá, asar čubu. Numoga ada buya, buya-ã du njûwo ni de bôtu-ã aya tau, čîidi numaga kuna-ã du hanuũ njî ni, wûni a kôraa daiman yugonnoo, yêski kôi nduma koo, bôtu tawo nuro lau budi gali. Amba hunã hananiĩ, numo njîĩ du kaga čûku, <hesitation> kaga yaabi numa du tugandîe tohoo, bôtu tawo, bôtu-ã amba hunã hananiĩ. Aũ gunna ha hadiri: Bôtu yoŋgu yidersudu, yaabi nduma du yidadu. Muro wala korro duyunu ni wuniši njuatîe, wala yunu turo <hesitation> gudi <hesitation> barayinîe, maša huna yeî njûwo halas, gudi hunã unda muro zîbi njaî čîĩ noo, yunu gudi unda njohî čîde yugó. Sûgoi ôwonni zamuru tiri, ôroze ada du anna-ã teitã du yaaba-ã teitã du ôrozi daarã bôtu-ã. Zaga daarã mannu du hadar mbo, zaga daarã, muro zîbi tiyaidi. Zîbi ndai hunã ndû: Zîbi ndai gudi gunú, kaga ada kuladuma ni tunda durturu ni tunda ha tuyubudia ada ha gunna čidi. Dohu, yaabi a di du kallaŋgaa ada saraa yê gunna ma yê dî yê du tugani. Kômo ada kagaa ada bosiã gunna gaburtundu čîkã gunna hanayini, čenu kagi a yaabi a di yuguruu. Kagi čûwo kollo hunu čîĩ du čîie noo, yiga de yuguruú, yoo gudi-ĩ yunu budi gali yidĩ, kuur a tunda ha budi nûridiyindi, maša nakuroo ni ko yoduri, <hesitation> harčini, yunu <hesitation> kubu nawo mannu yugoyugobi, boyaa tûboktundu čûkoo ni kal, yunu tûboktu čîdaa gunna kuurua du zodu ni nûriyini. Tak bôtua yaabi tûkumo tohoo, kuuru-ã bôtu a hi gûri čoŋoo, sûgoi kuuru-ã dahu-ã yaabi to yusobi bozú, to koo di aũ bôtu yidanãá asar čubu. Wuna mannu ndoo bôtu čoŋu ni yidersu ni to koo di kaga du tua.